Laha nana trano fihinana manoka iha ka misy ireo hany avy any amy ny firenena misy anao la gn'ino gny sakafo ataonao?